Kpe aneroo lo aani haisohg ani iyahauruu boloh ani <hesitation> kezo utuan hodeghe radeghe, hodeghe okpa tenaan obo ughi abebho obho oh, kesi kesiolo ani ode kinokpolo aani navagha nodeghian ohogho eedi etulan bhani hava nasho oonarooy obho kerool, nan lo etula obho odikua, ana hani otulah ibagha ni iruedio eni terhon aorooy obho bho araar gham hebute tenarorooy obho dikua bho etusom oblo kana oheghe ogho kezo kezo ikpa esi pana otulon ooy adighi zina nikan abh beienan ema ekoma odighagha ooy nikarabh ema ekona adigh pooy nikanab sesen ooy obho ooy obho abelenaa zi- a nika abh ipabho ana ha dighi nipabho pe gha po ubeziah upau aar olo taraina dighi obe eko- a oolo onou aar aniunapu nipabbho ekona oolo even aah todia church obho urolughe gha bho, nokio bho neuaha odibi ban ughi na sosiobho ekpete bho ughagha bho po ekpete obho bho aini asi sibha ekona opo po onyi aar olo ehaan arosio obel okpo ony obho todi abhi a ruasii adeghe anogho zezira petulan pobho alan aar olo ani kaar hava anaghi tudau oh aen aghi terairi kpo ko oh kesi kesi olo ani ughi olo arooy eedi ulo ughol totuo deghe radeghe ani aroog hon eedi edeghe radeghe ani anog hon eedi edeghe radeghe ani anogho inani paar olo ana ina deghega opo aar olo ani holooro igbaiahua obho miha kia si panbho ghol etulan oolo paro bho eena heteny oobaghanio bho eena etulaan aar olo kadighi eaa ke ghara huah oolo Asitarade oh obho nakoa obho adean obho adeami dio ade obho umogiho noo ne nororoy obho koliun enaal aghol oonezira ouyii obin no ouyii ode ti bel arooy unaar uroudium tenararooy obho tokepoibha bo kezira onaghoyan otulan oomi pa bho ezira moteny iba ghianiobho ouyi ibagha ni olo tetuwa ekona oblo so aani kava nelo ezira ko tu lan <hesitation> anukagh na vo nolo ukaru nero obho ana hjademode bho ama baal ologhiobho ibagha ni olo anata teny tesho bhobho oolo ana deno de ologhiohune naz baal ki baghanio bho keghei oonipa pohodighi nezolo ana ka rugha narugh olo ka toin ne lo anoarugh onuroa hatugh kanen kanen ologh oonuna na bebh pana oteny ah ibaar ohin ma osir abekeny ighool abi pi bp ana teny ipabhho pana na tyeng llbaghani but ana seri no loor obuna den ooy enru adiughi naar olo ozirah dio kana amoh atughiina dien eghe kana adigh noor nikan abh kana aghaseh kena erusuo etulughiah aghudu nobho saseghehi naki ana oruedio atay iibaghanii, ana aghi tesido alukua oh anem olo tokoor ibaar onuna hesiny oolo po etulah ani havagha nolo kesiolo aoni ughi wether aniughi ta susioh ami ughi tesiolo arooy ldio ani ughi tonon ena kesikesi anrughi